Ungin unvaa untaar unaa utɔɔ tɔnyin tɔvaa tɔrok tɔrha soka soka ru ungin soka ru unvaa soka ru untaar soka ru unaa soka ru utɔɔ soka ru tɔnyin soka ru tɔvaa soka ru tɔrok soka ru tɔrha soka ivaa soka ivaa ungin soka ivaa unvaa soka ivaa untaar soka ivaa unaa soka ivaa utɔɔ soka ivaa tɔnyin soka ivaa tɔvaa soka ivaa tɔrok soka ivaa tɔrha soka itaar soka itaar na ungin soka itaar ta unvaa soka itaar ta untaar soka itaar ta <noise> unaa soka itaar ta utɔɔ soka itaar ta tɔnyin soka itaar ta tɔvaa soka itaar ta tɔrok soka itaar ta tɔrha soka inaa na ungin soka inaa nu unvaa soka inaa nu untaar soka inaa nu unaa soka inaa nu utɔɔ soka inaa nu tɔnyin soka inaa nu tɔvaa soka inaa nu tɔrok soka inaa nu tɔrha soka itɔɔ nu ungin soka itɔɔ nu unvaa soka itɔɔ nu untaar soka itɔɔ nu unaa utɔɔ soka itɔɔ nu tɔnyin soka itɔɔ nu tɔvaa soka itɔɔ nu tɔrok soka itɔɔ nu tɔrha Soka tɔnyin soka tɔnyin nu ungin soka tɔnyin nu unvaa soka tɔnyin nu untaar soka tɔnyin nu unaa soka tɔnyin nu utɔɔ soka tɔnyin nu tɔnyin soka tɔnyin nu tɔvaa soka tɔnyin nu tɔrok soka tɔnyin nu tɔrha soka tɔvaa nu ungin soka tɔvaa nu unvaa soka tɔvaa nu untaar soka tɔvaa nu unaa soka tɔvaa nu utɔɔ soka tɔvaa nu tɔnyin soka tɔvaa nu tɔvaa soka tɔvaa nu tɔrok soka tɔvaa nu tɔrha soka tɔrok nu ungin soka tɔrok nu unvaa soka tɔrok nu untaar soka tɔrok nu unaa soka tɔrok nu utɔɔ soka tɔrok nu tɔnyin soka tɔrok nu tɔvaa soka tɔrok nu tɔrok soka tɔrok nu tɔrha soka tɔrha nu ungin soka tɔrha nu unvaa soka tɔrha nu untaar soka tɔrha nu unaa soka tɔrha nu utɔɔ soka tɔrha nu tɔnyin soka tɔrha nu tɔvaa soka tɔrha nu tɔrok soka tɔrha nu tɔrha unaku gɔnga nyin Naku gɔnga nyin nu nyin naku gonga nyin na avaa naku gɔnga nyin na ataar naku gɔga nyinga nying na anaa naku gɔnganying ba atɔɔ naku gɔnga nyim ha tɔvaa naku gɔnga nyin <noise> nu tɔrɔk. anku gɔnga anying natɔrhe naku gonga skoka na soka naku gɔnga soka ru nyi kaku gonga soka ru avaa naka na anaa naku gɔga sɔka na atɔɔ naka gonga soka ru onyi maku gɔngsa soka ru tɔvaa naku gɔnga sokaa ru torha naku gɔnaku. gɔnga sok ru, Soka iva, isoka ivaa nu nyin naku gonga sɔka ri vaa ra avaa naku gɔnga soka ri ivaa ra ataar naku gonga soka ri ivaa ra anaa naku gonga soka ri ivaara atɔɔ naku gonga soka ri ivaa ru utɔnyin naku gonga soka ri ivaa ru tɔvaa naku gonga soka ri ivaa ru tɔrɔk naku gonga soka ri ivaa ru tɔrɔk utɔrha nga ba naku gonga nu soka itaar naku gonga nu soka itaar nying naku gonga nu soka itaar ta avaa naku gonga nu soka itaar ta taar naku gonga nu soka itaar, anaa naku gonga nu soka itaar atɔɔ naku gonga nu soka itaar tɔnyin naku gonga nu soka itaar na nu tɔvaa naku gonga nu soka itaar tɔrɔk naku gonga nu soka itaar nu tɔrha naku gonga nu soka inaa